Houɗe, temerre go'o e sappa, temerre ɗiɗi e shappanɗe ɗiɗi, temerre tati e shappanɗe tati, temerre nai e shappanɗe nai, temerre joi e shappanɗe joi, temerre jweego e shappanɗe jweego, temerre jweeɗiɗi e shappanɗe jweeɗiɗi, temerre jweetati e shappanɗe jweetati, temerre jweenai e shappanɗe jweenai, ujunere